दोन हजार वीस या बकिचे वर्षाकूं <hesitation> खूप। वेगळा असलां किदेकी कोरोना वायरस इलो आणि सगळ्यांक। लॉकडाऊन असला सगळे मास्क घालुंक भावत। घरासूं बाहेर कोण सरत नासले। आणि स्कूल बंद असल्ली ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट। <hesitation> असले केंव्हा एकदा स्कूल स्टार्ट जातां असा झाल्ला।